پرتګال د سمندري تاریخ، فادو میوزیک، او زړو ښارونو لپاره پېژندل کېږي. دوی کورنۍ، دودونه او ښه خواړه خوښوي. پرتګالي خلک مهربان، میلمه‌پال او متواضع دي. دوی په کلتور کې ساده ژوند او د بحر سره مینه لري.